﻿إذا تلاقيت بشخص جديد في حفلة وبغيت نتعرف عليه، أولاً نسقسيه اسمه وش هو نسقسيه مثلاً إلا كانت حفلة خيرية نقوله كاين مثلاً علاش كيفاش حتى درت سمعت بهذه الحفلة الخيرية. مثلاً يقولي أنا ن-ولا نقوله شكون تعرف من اللي عرضينا اليوم، <noise> يقولي مثلاً نعرف فلان ولا نعرف فلانة نقوله آه كيفاش حتى تعرفت عليهم ومبعد بدي يخبر فيا هو كيفاش حتى تعرف عليهم سواءا كانوا مثلاً أصحابه من الصغر ولا. هما عادة الناس يبغوا ي-يهدروا على رواحهم بزاف وأنا <hesitation> نبغي نسمع، نبغي نسمع أكتر من نهدر يبدي يحكي لي إلى مثلاً يجبدلي الطفولة قال أنا عرفتهم من زمان، نقوله آه وش من وش من جيها كبرتو فيها ولا وش من ايكول تع تع-قريتو فيها مع بعض. يبدي ي-يحكي لي وبعد نقوله مثلاً، وش من إلا ذكر مثلاً كش هواية نقوله آه راك تدير هذيك الحاجة من وينتا بديت ديرها. يتسمى <hesitation> نسقسيه ونقعد نسمع وكل مرة نزيد نسقسي على هذيك الحاجات. إمالا هو موضوع يحل الموضوع عادة، نتجنب الحوايج اللي فيهم <hesitation> حولهم الجدل. مثلاً قال أنت دين تاعك ولا وش تخدم ولا لا منجبدش هذيك الأمور الشخصية من أحوايج لي تكون <hesitation> أمور سطحية اللي الناس قاع قد تهدر عليهم إلا جبت مثلاً، إلا كانوا حاطين ماكلة ولا نقوله وش رأيك في الحفلة، شت هذي ال-مثلاً هذي المكلة اللي داروها اليوم عجبتني أنا عجبتني خصوصاً كذا وكذا. إلا قال لي لا أنا ماعجبنيش نقوله آه ها ما ما تبغيش هذيك الماكلة، وبعد <hesitation> حاجة من حاجة تجبد إلا قال لي لا مانبغيهاش نقول له و إذن وش من كويزين اللي تعجبك في العالم مثلاً. الطبخ الإيطالي ولا الطبخ الفرنسي وش هذي الحاجة اللي تعجبك، نقوله أنايا وش يعجبني يتسما مش غي هو يهدر وأنا نسقسي لا. <hesitation> هو يقول لي مثلاً أنا نبغي كيماهاك انا نقول له، لا أنا هذي اللي تعجبني إلا قال لي أنا نبغي هذي الهواية نقوله لا انا ها كيفاش نبغي ن-نفوت وقتي. يتسمى أنا نحاول أن نركز على الجوانب وين نتشابهو والجوانب وين ما نتشابهوش، وتكون فيه <hesitation> حوار أخذ ورد، هو يقول أنا نقول هو يسقسي أنا نقسي. بشوية بشوية بصح نخلوها يعني في ال في السطحي ماندخلوش في أمور شخصية ولا نتعداو الحدود، هذيك الشيتشات هذيك الهدرة البسيطة نتع التعارف.